Sighe lobema di kougna ibarkati gnama férine fone, agnama wiguine, gnama férine fone boune asimrane fo, simrana ni, asimrane fone, la yike son ala barkito. Dérine kougne, atalan fo migna wato wati sempre sempre, boufo romtouma a diongoufo migna, romtouma aboufo, niti watima foure a nitiyo.